أكيد حل مشكلات الأرض ، يعني الفضاء جدًا واسع، لكن خلاص بنعيش حياتنا كلها إيش نستكشف في الفضاء؟ عندك الكوكب حل مشاكل الكوكب يا بابا، خلي الناس يعني خلاص، نحل مشاكلها وتعيش بأمان، تعيش بسلام، تعيش بجودة أفضل، أعتقد لا يعني خلاص نركز بمكاننا.